Ma ke kaukaʻi ʻana ma luna o ka lāʻau lapaʻau e polapola mai ke kino e pilikia nui ai ka poʻe a moloā wale i ka hana maoli. He <hesitation> uh ʻahu wale i ka moloā o ka poʻe o kēia au nei. Makemake e ʻimi wale i ke ala nōhie a maʻalahi nona iho. ʻO ka ʻēkoʻa naʻe ka hopena o ka lawe ʻana i ka lāʻau lapaʻau he nui. Hiki ke <hesitation> uh hoʻopilikia nui ʻia ke kino.